<hesitation> me shina beya ye noyre cibi icibi no desocek, ka tuka goi aban icibi no desocek shina tukka goi abanba yotuk wuuje mehei nocui, neshin hei yadda bajeama metinme ishi oho neka jame arere nekaja ke piu jawa yedde emeshi hasu ubinme shi shin shingosha shini beya rei shinigin beya a cikinba shin beya yedde ye sasu meshi pwe jeajea iye woje cibi ashe no dea sucek bukuju yok no desucek icibi sha she hai sheyo meshjin hewi yime ubinnoyin ni cibi shashe, wokubu soni cibi wobuku yawo inkubo jeine na a hasogou bobaka hewo ati kona ba, wosogou bobaka hewo ati kone ba shewonyo wosu gwik uwehea bukujee buku shewoni buku soni cibi bija yok ne nen hane icibi yano shiya ni neninwo egarko abea sha ba weje kibi hano iban, wobuku soni cibi iya nole ubinne wo su bema wosu iya no tae inɔɔ ko weno nom Wosu iya noleu binwosu su sujea shashe kuma inwo can hane wo sujea jea ni cibi, goi abinne wosu bema ayim can hane wosu iya noju goi ayim bika goi ayim aduba hwei baka hewinwo ati sha dubi sokki hwei wosu goshihe, buku suni cibhi bobika hati agur da asha duba tar, bika hewinwo asha dubi sokki naa wosu gosiye ujea icibi iban, iban ne cini na haihe domi kibi iso buku soni cibi ajeawo aneke shajae wo najawi igon domin icibi ti rigi soyo ni worane ke cn hane shemembop kahe ni ni egae, sowembo kaheti icibi bikiso, kowo uyeye so biwi, wo bukutu so unere cibi bɔ shabɔ nehaa ba, she daka hati wo yeya kishae, wo buku soni cibi kowo go gbareuyom daka heti ata uyom daka heti ata ayeya <hesitation> ishea domi icibi iso, wobuku soni cibi ko baka yeshi kerodeh, kowo hajewo, kowo soni cibi bahajewo suhai adaratuu unere cibi bahaijei ashebɔ ne roshiye, woluku sowoni cibi, bisha jebɔ wobuku jene nie wo busu pwobinko ne ɛ ɛ

Neni ye juhai binne ye su yikkinwo buku dokke piu hai tangashe uwee wo buku dok rere ke piu kɔi aso wani iri hetti oshe uwae woju can hane aba bin hano sha yikinte yotuk meti kibi ishe no udea sucek cibi shighi biyo mode sucek here ro hano ka yabo neke wo nekenwo su shewo ni cibi shigi biyo mode wo nekenwo sushewo ni cibi wosu rorowo no tuigo no shewo na haabin suso nodeh domi ca shewo niye hya sha petoyowo hira jajawoma acene yiwo inyasha banyiwo domiwo <hesitation> harawee wo shewomi cibi, wobukuju yino yo can wju yoyo rowo saino nera rushewo no yowo inwo amero shekkohom no nɛkɛ unere cibi can hane bajea yino yo yo yo tuk wojea unere cibibika jeajea kowosu jea jea ne ne gai cummete <noise> bɔka cie abom ata jene doshinbɔ anere dosha na jera kirkinbɔ udeh na kirki bur na kiiku deh, ama cen hane wo shewoni cibi wosu jea jeawo shei no nera doshewo sujea ubinewo ki dkkinwo ko wuju yi ne <hesitation> yirowo sugo jea wo jea kidokkiwo <hesitation> unere cibi hano shina iya jea kidokkiba, ubo jea ki dokki can han she neniyiwo yotuk wojee kibishe nodeh sucek icibi gibi nodeh sudek yotuk me hewi hyime yere shishe modeh sucek kibi gi biyo nodeh sucek kibi gi biyo pwicer niye she daku yikinte igbam amin.